aron niyehe ban fuller ma ajiiba ta ajiibi se awara awtabe sukkar awa awtabe sukkar awa dan diyam ajiiba ajiiba se nyuban ma dosa akadi se asa aron ee asa